نایجیریا یو کلتوري تنوع لري چې په بېلابېلو ژبو او قومونو تقسیم شوی دی. د نایجیریا کلتور کې د موسیقۍ، رقص، ادب او هنرونو ځانګړی ځای دی. د نایجیریا فولکلور او داستانونه د دې هیواد د خلکو لپاره ډېر مهم دي. د نایجیریا فستیوالونه لکه اوبای ټای فستیوال د سیلانیانو او خلکو لپاره په زړه پورې دي.